نحن نفضل يا صاحبي <hesitation> السكنة في القلعة، القلعة بها من الرخاء والراحة الكثير عكس السفن الفضائية، تظل محبوس داخل تلك السفينة، لا ننكر انها تنقلنا من مكان إلى أخر.، لكن القلعة يوجد بها من راحة الكثير والمتعة الكثيرة الكثير، أما هذه تضل تعمل طوال الوقت.